Sai goɗɗo tagaɗo wurtoyi emo wolwira e fulfulde mo wi ngare nokkon risku nder ɗan ndiyam sai no ngiɗ-on. Laamiɗo arti nasti nokki.